أي والله مؤخرا أني رحت سويت <hesitation> عمرة <noise> الحمد لله الله يتقبلها مني بس. <hesitation> كانت <hesitation> رحلة الحمد لله <hesitation> ممتعة و <hesitation> و قريبة من القلب <hesitation> أنا وايد كنت احتاجها و <hesitation> هذا المكان أكثر مكان مميز للأعصاب.